Pues owilxiel wüx pipier tiül ic mitong iow mejiür najnej aquiaj gusto temejaw cada nüt ameyac iyow patang padam pawün ondiw paadam xowayey nadam mowil parang y tiül ic nga mitong iyow pues pandeow pajlüc trist pajlüc come nga mitat ender pandeow pe tiül meíc cada nüt mitat ender owilmixiel meyac iow misaj imaquiüjp najnej meáwan mejaw pues owilxiül patang despas padam mowilxiül tacawüx pawün ondiw pawün tsapaj ondiw pawün narix ondiw parang nadam mowilxiül pero tiül ngüw mitongiyow pues pandeow at anoc owil xiül come ajlüiquiw jun pijpüw aíü patangüw adamüw najnej ayacüw ajongoj ayacüw de gus ayacüw meáwan ue ajongoj ero per ndoj tajtüch nüt mondujcaran anoc tajlich aquiaj pues ndoj niw tajlüic trist ej tamix omeajts ndoj pues at niw tapotsüch awaj ondiw ajlich aó pajlich pues despás despás tawajg ondiw tawaj porque ajcandeow aquiüj aniow pues amix omeajts. At niw towan tandeow nganüy pues landoj molwox tiüt landoj macujch ondiw landoj mawich quiün landoj maranguix landoj meáwan pues at mon meáwan mejiür wilxiül de meáwan clajade wilxiel almejiür mipier mitat tender meyac yow memeada nüt imc mijaw pues aquiej gana meáwan apmamb a nde dean de patang per tiül ngama mejiür pues ilxiül pandeow.